Bagarilli che se assettan pe zugâ co-i video, quande son grendi ne vëgnan sciù abbellinæ. Pe incoraggiâli se dovieiva dâghe l'opportunitæ de mesciâse, fâ de corsette apreuvo à un ballon, fâghe vedde quarche atleta che s'é formou o fixico anche se no l'é un campion ch'o guägna delongo. Dâghe di esempi, portandolo in sciâ mæña pe nuâ.